Ngabu, ngatta, liɗdi, maa ɗi micittitomi ɗi neɗɗo waawi hiisaade jooni banngal ndiyan kaa. So wonaa ɗum fay jooni ka kuuɗe ndiyam en fuu kañum dum ina woodi.